Oye, epe, eta, ene, eho, ihiri, ahapa, ahata, ahane, igwo, igwo igwo ye, igwope, ogwota, ogwone, igwoeho, igwoihiri. igwo ahape, igwo ahata, igwo ahane, awepe, awepe oyo yo, awepe ayepe, awepe ayeta, awepe aye ne, awepe ayeheho, awepe aye hiri, awepe ayehapa, awepe ayahata, awepe aya hane, aweta, awe ta ayoye, aweta ayepe, aweta ayeta, aweta ayene. aweta ayeho. aweta aye hiri, aweta ayo hapa, aweta, ayahata, aweta ayo hane, awene. Awene ayoye, awene ayepa, awene ayeta. awene yene, awene ayeho, awene ayehiri. awene ayahapa, awene ayahata, awene ayahane, aweho, aweho ayaye, aweho ayepa, aweho ayeta, aweho ayene, aweho ayeho, aweho, ayehiri, aweho ayehapa, aweho yahata, aweho ayahane, ikpiyasata, kai yasa ta ayoye, kpiyasata ayepa, kpiyasata ayeta, kpiyasata aye ne, kpiyasata ayeho kpiyasata ayehiri, kpiyasata aya hapa kpiyasata aya hata, kpiyasata ayahan kpiya kpiyasane, <noise> kpiyasane ayoye, kpiyasane ayepa, kpiyasene ayeta, akpiyasene ayene, kpiyasane ayeho, kpiyasane ayihiri. kpiyasane aya hapa, kpiyasane ayahata, kpiyasane ane kpiyasene ayahane